Zaho mbola tsy ary nahita firenena hafa ankoatran'ny firenena Madagasikara. Mbola tsy ary nandeha zaho. Mbola Madagasikara fôgna ilay hitako hatrizay.